eikös ennen semmoisia ruotulaisiakin ollut
oli minun äitinikin oli se sehän kirjoitti Kaari sen kun se täytti sata vuotta pitkän kun en minä tiedä mihin se lehti joutui
elikö se teidän äitinne satavuotiaaksi
ei mutta että sitä on sata vuotta sen tuota oli täyttänyt nyt niin se Kaari kirjoitti siitä semmoisen ja se oli ruodussa ei ruodussa muuta kuin huudossa ne oli vanhat jotka oli ruodussa minun äitini oli nuori mutta kun sen kuoli isä tuonne järveen ja äiti oli kuollut ennemmin sillä ei ollut mitään kuka sitä olisi hoitanut ne asui tuolla Seitniemellä Taipaleen torpassa niin kunnanmiehet otti sitten maksua vastaan ne hoitaakseen se veli oli ja sitten se minun äitini niin Kaari kirjoitti pitkän kertomuksen siitä se auttoi sitten se Einon poika joka on kouluja käynyt joka on ylioppilas opettaja on niin se auttoi sitä vielä siinä sitten
minkäsmoista se huutolaisena
no työtä täytyi tehdä ja syödäkseen sai mutta ei se kauan ollut se sitten kun se pääsi siitä vähän niin se meni nuorena sitten koululle palvelukseen tuohon kansakoululle
no minkäslaisia ne ruotulaiset sitten olivat
no ne oli taas ne vanhat ihmiset joilla ei mitään olovaraa missään ole
muistattekos ketään semmoisia
kyllä minä Koivuniemessä muistan yhden kun oli ne oli siellä pirtin nurkassa vain eihän ne mihinkään uskaltanut - liikkua paljon ja sinne vietiin sitten sitä syömistäkin ne oli niin kuin nyt on kunnalliskodissa ne oli niitä samanlaisia vanhoja - miehiäkin enimmäkseen nyt ei enää semmoisia paikkoja olekaan
eikös niitä kerjäläisiäkin ollut ennen vanhaan
no olihan ne kun kauheat nälkävuodet
muistatteko vielä
en minä nälkävuotta mutta vestimummi muisti
mitäs se kertoi niistä
no ihmisiä kuoli kauheasti nälkään sekin oli silloin ihan nuori ja se eli niin että se toistasataa sadan vuoden vanhaksi se mummikin täällä mäellä
se muisti sitten vanhoja asioita
no muisti sanoi että hänkin lähti Vesijakaalta tulemaan tänne ihan nuorena kun ihmisiä kuoli kauheasti nälkään
silloin ei saatu sitten viljaa vai mikäs siinä
no ei kun oli niin että - kesäkuussa vielä oli Päijänne jäässä se oli luonto joka rankaisi sillä tapaa no sitten tuli kaunis kesä mutta se ei ehtinyt enää viljat tuleentua niin se puhui se mummi ja Alma sen tytär ja kun yksi oli semmoinen tapaus kun kauheat sakit lähti hakemaan viljaa kartanosta ja edempää kaukaa ja kun kerjäläisiä meni pitkin teitä ja yksi nainen sitten oli lapsi sylissä nuori nainen ihan niin se pyysi sitten kun se Peku tuli edelläpäin ja sitten oli mahdoton rivi sitten perässä niin se löi sitä mällipiiskalla vain ja se kaatui eikä antanut sille mitään mutta sitten se joka oli viimeisenä siellä se mies niin se heitti säkin siihen tien viereen ja Peku ei huomannut sitä kun se kaukana täällä edellä meni niin niin sen se kirosi niin se nainen sen sitten sen - Pekun että sanoi että hulluja sinun lapsesi ja sillä oli kuulemma hulluja lapsia niin se mummi jutteli
silloin kapinan aikaan oli sitten kanssa kova
mutta ei se ei se ollut sellaista silloin oli vähän enemmän mutta kun silloin nälkävuodet tuli kun jos ei olisi tullut kun ei viljaa tullut ei suinkaan sitä ulkoa tullut tottahan se sitä olisi ollut
asuikos ne kerjäläiset sitten ihmisten nurkissa vai
pitkinhän niitä tietysti asui ja kuoli mutta luonto silloin rankaisi että kun se sanoi se mummi että tuo Päijänne oli kesäkuussa vielä jäässä mm ja sitten jos ei sitä saanut ulkoa mistään jos ei varaa ollut
onkos täällä päin mustalaisia ollut
onhan niitä täälläkin ollut varkaissakin käyneet
mitäs ne veivät
kun Aaltoska antoi olla yötä niiden tuolla mäellä niin ne piiritti Aaltoskan niin ja toiset meni konttorista varkaisiin vaatteita kauheasti Einon hienon mustan puvunkin ottivat sitten miehet sanoi että jos tulevat tänne niin saavat niin selkäänsä eikä sen koommin ne ole tullut tänne niin että kun toinen antoi yötä olla niin vielä sitten menivät ja kehtaavat mennä varkaisiin toiset piiritti sen siellä huoneessa ja se toiset meni konttoriin kun ei siinä ollut muuta kuin se yksi vanha ihminen kun Einokin oli töissä no aina niitä meilläkin kävi silloin sotavuosina aina pyysi joka sorttia
olikos niitä suuret sakit aina
no onhan niitä kerrankin kun yksi pyysi niin kauheasti heiniä että anna nyt pikkuisen heiniä no minä en viitsinyt lähteä edes antamaan niin minä ota nyt vähän sieltä ladosta että ei meilläkään ole paljon niin se otti niin paljon kuin se suinkin jaksoi kantaa ja sitten kun sen perässä oli pieni poika niin sekin raahasi niin paljon mutta mutta en minä viitsinyt huutaa minä ajattelin vieköön niin semmoisia ne on ja kun minä sanoin että ota pikkuisen vain että meilläkään ei ole että ne on ostoisessa se äijä raastoi niin paljon kuin se suinkin sai - kulkemaan niiden hevonen vahtasi tuossa tiellä ainahan minä mustalaisille annoin ja vestin Alma antoi ja vangeille me annettiin aina kahviakin
mille vangeille
no kun tässä oli vankeja paljon silloin sotavuonna venäläisiä vankeja kylpemässäkin kävivät tuossa saunassa ja kun se ei antanut tuolla niiden kylpeä kreivi niiden täytyi tänne tulla kylpemään ja vielä puita tuoda itse vielä
mitä varten se ei antanut
no en minä tiedä mitä paljon jos se pelkäsi tauteja mitäs se muuta olisi pelännyt ei niissä mitään sen kummemmin ollut kuin muissakaan
tahtoikos ne mustalaisakat povata
povasihan minullekin ja se tiesi silloin
mitäs se sanoi
no se tiesi yhden asian että minä ihmettelin itsekseni ne kun katsokaas kun kortista katsoo ne on iloisia kortteja jotka hyvää tietää ne on surukortteja mustia jotka on surua
minkäs asian se tiesi teille
se tiesi yhden asian minä en sano sitä mutta se tiesi sen
tapahtuikos se sitten sen jälkeen
tapahtui tapahtui ja se oli vanha ihminen kyllähän mustalaiset tietää on sitä sanonut muutkin ne katsoo sen korteista ei ne enää nyt ole käynyt sen koommin kun ne miehet antoi semmoisen tuomion niille että jos tulevat niin ne hakkaa ne niitä oli oikein isoja sakkeja nuoria pariskuntiakin
paljon lapsia
niin lapsia paljon ja likaisia ja onnettomia mutta eihän ne enää suinkaan niin kuljeskelekaan eikös niillä paremmin ole nyt jo semmoista olinpaikkaa
kyllä kai niillä voi olla
on niillä ei ne enää niin kulje annetaanhan niille vissiin avustuksiakin vähän mutta mustalainen on sellainen ei se se menee silloin kun se menee ei se välitä kun tässäkin ne koetti että ne nyt olisi kitkeneet tuota naurista niin eihän ne viitsinyt pikkuisen aikaa ne lähti omia aikaisiaan menemään ei ne töitä tee
onkos ne vähän laiskan sorttisia
on ei ne tee töitä yökaudet vain kulkivat miesten kanssa semmoisia ne on
pyrkikös ne hevosia vaihtamaan
pyrkihän ne vanhemmat miehet sillähän ne vissiin kai elääkin - toiset hevosten - ja semmoisella kaupalla vaihtoihan tuo kreivikin yhden hevosen
mustalaisten kanssa
niin ja sitten kun ne teki sen sellaiseksi sen hevosen ne - että se oikein hyppäsi että sitten se tuli niin että se ei päässyt ylöskään vähiin aikoihin niin vanha hevonen ei se tämän talon kasvatteja ollut ne saa hevosen semmoiseksi että se oikein menee en minä tiedä mitä ne sille oikein tekee niin sitten kun se oikein ravasi niin se tuli sellaiseksi että se ei päässyt ylöskään ollenkaan sieltä pilttuusta kyllä niillä juonet on nehän ennen uskoi niin että ne noitui sillä tapaa että kipeäksikin tuli niin tuossa on yksi Karolan talo joka oli siellä kunnalliskodissa se talo kun se kuoli siellä se isäntä niin ne sanoi että se kirosi kun ei ne antanut niille mitään että se siihen tuli - maahanmeneväinen mutta senkin ne valehteli
mikä tuli
maahanmeneväinen semmoinen että kaatuu maahan ja potkii kauheasti ja vaahtoa suusta käy mutta ei siinä perää ole se on tautina se kulki ei sitä mustalainen semmoiseksi voi tehdä
ai semmoinen tauti on olemassa
siinä oli siinä Karolassakin
olikos se nuoresta pitäen jo
niin kun se kaatui kerran tuolla Mainiemen sillallakin niin sen parrun päälle se meinasi mennä järveen kun se siihen takkusi oikein sitä päätään ja verta tuli suustakin sitten ja vanhaksi se ihan eli se kuoli siellä kunnalliskodissa niin siinä on sitten se Karolan talo se oli tuonut sen sieltä kotoaan siinä seinässä se kuva niin ne puhui sillä lailla että ne ei antanut muka - että ne kirosi mutta milläs ne voi sen kirota sisäinen vaivahan se oli ei semmoisessa ole perää ollenkaan jos jotakin ulkonaista tekisivätkin mutta ei ne sisäistä vaivaa voi tehdä ihmisille se oli sen päässä jokin semmoinen vika että se se niin kuin pyörtyi tiedän minä muitakin sellaisia ei ne kenenkään laittamalta tule ne tulee muuten
onkos täällä laukkuryssiä kulkenut
ennen vanhaan ihan ei enää ole mitään kulkenut
minkäsmoisia ne oli
kun ei enää kulje sellaisiakaan jotka nyt noin selässään kantoivat ja kauppasivat kaikkea vaatetta valmista vaatetta kävi täällä ennen vanhaan niitäkin mutta ei enää käy tuossa oli Hietalassa sentään vielä viime vuoteen saakka semmoinen mikä hevosella kävi kaupalla semmoinen mahdoton kotsa siellä oli paljon vaatetta valmista vaatetta mutta se kuoli sekin mies ei siellä
mikäs se kotsa oli
semmoinen mahdoton laatikko ne sanoi sitä kotsaksi pitkä niin sinne mahtui paljon tavaraa valmista vaatetavaraa
olikos niillä kankaita
olihan toisilla niitäkin mutta että se ainakin se sitä sanottiin Kormu-Villeksi niin se kävi ympäri maailman tai ympäri pitäjää ja aina se tietysti siitähän se eli ja hevonen sillä oli tottahan niin paljon sai että eli sillä
toisilla oli hevonen ja toiset kantoi selässään
no niitä oli sellaisiakin täälläkin jotka kantoi selässään noin nyt kun sitten kun pyörät tuli niin pyöränsä päällä kyllä täällä semmoisiakin on käynyt
olikos semmoisia kuppikauppiaita jotka kuppikaupalla kävi onkos semmoisia viipurilaisia käynyt
en minä niitä täällä päin ole nähnyt
semmoisia -
en ei ei niitä - ei niitä ole täällä nyt ole minä muistelen niin kuin unennäköä että ennen lapsena minä näin kotona päin mutta en ei - täällä ole käynyt muuta kuin niitä kangaskauppiaita ja olihan ennen tuommoisia että pellistäkin tehtiin ja ne kauppasi niitäkin kaikkia laatikoita ja ja kaikenlaista tavaraa tuossa tuossakin asui Hietarannassa yksi peltiseppä mutta ei nyt enää tehdä niitä mitään nyt on paremmat tavarat jo käytännössä ei niitä ole enää olemassakaan suinkaan niitä semmoisia läkkipellistä tehtyjä ne on paremmasta aineesta
olikos semmoisia jotka olisi harjaksia ostanut
kyllä Saksalassa kävi sellaisia jossa paljon eläviä tapettiin no ne otti niitä harjaksia
mistäs ne niitä sai
no elävistä
sioista vai mistä
niin ja muistakin elävistä ja jouhia otettiin noin kun hevonenkin tapettiin niin jouhia hännästä ja harjaksista mutta ei nyt enää minä luulen ole niitäkään
mitähän ne niillä teki
no jotakin valmistivat
olikos semmoisia jotka olisi
tekihän ne ennen pikilangankin semmoisen että - ei nykyiset osaa pikilankaakaan tehdä niin kuin meidänkin teki se semmoisen valkoisen lankakerän ottivat se on niin kuin vähän niin kuin pellava kaupasta ja kun ne pani niin mukavasti tästä näin näin sen ja sitten kun ne veti sen niin se oli täysi lanka muuta kuin pikeä vetivät päälle niin sillä neuloivat kaikkia saappaitaan ja rukkasiaan ja sitten kun ne tuolla kävi aina satulamaakariksi sanottiin Saksalassa niin niistä nekin niistä pikilangoista ne neuloivat ja reilasivat kaikki hevosenkalutkin
ai satulamaakareita kävi
niitä sanottiin satulamaakariksi ne teki sen pikilangan nekin yhtä lailla niin kuin nämäkin miehet täällä tekivät ja ja sillä niillä ne neuloivat niitä ja oli niillä konekin ja tuolia ne tekivät kaikkia tällaisia resorituoleja oikein silloin ennen vanhaan
olikos semmoisia ryssiä mitkä olisi niin kuin kuoharina ollut samalla
olihan täällä Nyyssölässäkin semmoinen kävihän se aina salvamassa siat tuossa Saksalassa ja kävi meilläkin me otettiin niitä semmoisia emäsikoja
mitenkäs se siansalvaminen tapahtui
no en minä sitä katsellut sen paremmin mutta kyllä se sika huusi niin kauheasti ja kauan aikaa oli kipeä ennen kuin rupesi paranemaan
mitenkäs se salvetaan
no en minä tiedä jotkin vehkeet niillä oli se oli - tuo sanottiin vielä Hoinalan kuohariksi ja yksi talonisäntä ei sitä kaikki sitäkään tee
ei varmaan
ei se on hyvin tarkkaa työtä mutta onpas vain luotu sellaisiakin koska sekin aina siat salvoi niin ja muitakin eläviä
eikös hevosiakin salvettu
no hevosetkin salvettiin
mitäs varten ne salvettiin
no en minä tiennyt että eihän se orihevonen - se koskaan niin vahva vetämäänkään ole kuin tavallinen hevonen en minä tiedä miten niillä olihan niitä oriitakin taas sitten mutta ei ne vedostaan sitä kestä mitä tavalliset hevoset kestää ne on huonompia
olikos täällä semmoista lahtaria mikä olisi kulkenut talosta taloon
oli olihan tuokin nyt viimeiseksi tuo Pastila on sekin meilläkin käynyt sikaa tappamassa kyllä niitä oli ja tässä oli tässä talossa aina yksi semmoinen silloin oikein talon puolesta joka lahtasi sian ja - lehmät
sitä ei kanssa kaikki rupea tekemään
ei kun kerran kävi sillä lailla että me ei saatu lahtaria meidän tämä mies ja sitten yksi toinen mies niin ne pistivät viistoon se näkyi sitten kun se oli aukaistu ja sika ei meinannut lakata huutamastakaan mm kun se meni jotenkin viistoon pistetty minä lähdin hyppäämään pois sieltä kun piti verta sekoittaa en minä hirvennyt olla siinä mm ne on oikein erittäin ne jotka lahtimiehetkin ei sitä kaikki tee vasikan se meidän mieskin aina tappoi mutta ei se - ei se sen ainoan kerran se koetti sitä sikaa kun ei se saanut sitä lahtaria niin ei se saanut meinannut saada henkeä pois siitä
eikös se sika huuda jo ennen kuin sitä aletaan
ei se huuda kuin noin nätisti että ei se tuota pelästy useasti pannaan noin ruokaa sen eteen ja sitten siinä
mitenkäs nuo isommat elävät eikös ne vaistoakin jo kun menee sinne
kyllä ne vaistoaa mutta ne löi ennen niin raa'asti kun ne löi lekan kanssa aina päähän mutta nythän ne ampuu
- milläs tavalla ne ennen vanhaan oikein lahtasi niitä elukoita
no ne löi lekalla päähän ja sitten pistivät ja sitten tuli veri pois
niin se pitää pistää ennen kuin se on kuollut
no ei no heti siinä pistää sitten kun lyödään se pyörryksiin että veri pois tulee kun ne löi lekan kanssa tuolla Saksalassakin niitä suuria sikoja - karjuja ja sikoja mahdottomia sikoja mutta nyt ne ampuu ne se käy paljon nätimmästi ne ampuu otsaan se - kaatuu heti ja sitten vissiin - ja sitten se pistetään siihen että veri tulee pois tästä pistetään
mistä kohtaa
tästä jostain mutta kun meidänkin pisti vähän viistoon noin niin se huusi niin kauan
se valuu siitä sitten pois se veri
no se se useasti otetaan astiaan niin täytyy kauheasti sekoittaa ja panna vähän suolaa siihen että ei se hyydy niin täytyy hirveästi sekoittaa että jos se kun tuota hyytyy semmoisiin limppeihin no se on pois heitettävä
jaa sitä silloin ei voi käyttää sitten
no ei siihen jää kuin pieni tippa sitten se hyytyy semmoiseksi niin kuin pallukka siinä on monenlaiset konstit olin minä aina tuossa sekoittamassakin sitten ne miehet väliin auttoi noin kun talvellakin kun se lumeen pani sen astian niin se hyytyi pian kylmeni ei se sitten enää hyydy kun se kylmeni kun se on kuumaa niin se hyytyy
otettiinkos se aina talteen se veri
otettiin me paistettiin palttua aina tuolla pannussa hyvää pantiin rasvaa paljon sinne ja verilettujakin paistetaanhan sielläkin palttua ja verilettuja ne on parempia kuin puodissa omat paistamat
niin ne on
on hirmuisen hyviä oli siellä ei ne noita puodin lettuja syö ei ne hyviä ole minä tiedä mikä niissä oikein on
ei kai sitä itsestään kuollutta elukkaa voisi syödäkään
ei kun ne väliin noin kuolee tuollakin ne mielellään ottaisi mutta ei ne uskalla myydäkään ei
mikähän siinä on sitten
no ei sitä itse kuollutta saa ottaa se täytyy veri tulla pois kun väliin punatautiin kuolee metsässäkin tiedättekös te mikä punatauti on no veri tulee pois elävästä tykkänään se on yhdessä käppyrässä aina ja laskee sitä
mistäs se veri tulee
no takapuolesta on meillä kuollut - kaksi lehmää - punatautiin mutta nyt on lääkärit niin että kun heti ensi vuorokaudella ottaa sen avun niin että se antaa sen ruiskeen sitten ei ne kuole mutta kun ennen vanhaan ei ollut sellaista
no mitenkäs niitä kanoja sitten eikö se ole vähän jo helpompaa tappamista se kanojen tappaminen
no eihän se kun kaulan katkaisee tukin päällä poikki sika se on ja lehmä jotka jossa tekemistä on ja kun lehmäkin kun se täytyy nylkeä pois se nahka siitä tuota ja aukaista ja ne - suolet viedä niin ennen vanhaan ne teki niistä suolistakin ne survoi ne ja niistä tehtiin makkaraa puhdistettiin survomalta ja sitten ne pidettiin - monet vuorokaudet vedessä aina puhdas vesi muutettiin
lehmänsuolistako ne niitä teki
no tekee ne siankin mutta sian on niin hauraita
mitenkäs -
en minä lampaita kun ei täällä ollut minä en ole oikein nähnyt sitä ne myi lampaatkin kokonaisina kyllähän täällä on ollut lampaita mutta - lehmänsuolista ne teki paljon makkaraa ennen ja palttua ja hakkuja hakattiin niistä sisälmyksistä semmoisia pieniä tuommoisia suuria pytyllisiä oo hirmuisen hyviä ne pantiin suolaan ja talvella aina keitettiin niistä semmoista kastiketta
mihinkäs aikaan vuodesta ne sitten lahtasi niitä
syksyllä monta elävää lahdattiin silloin ennen vanhaan kun ei ne myynyt niin nuuka niin kuin nämä lehmä pyttyyn ja sitten sikoja oli että oli monta pytyllistä oli lihaa suurta tiinua ne keväällä paistettiin aina ne lehmänlihat siitä vasta hyvä kastike tuli - isossa pesässä tuolla pakarissa suurissa pannuissa ja kastike pantiin pyttyihin ja lihat oli siellä korkealla hyllyllä kuivana siitä leikattiin kuivaa lihaa ja kun pyykkäritkin oli niin pantiin ämpärillinen likoamaan aina niitä lihoja kun ne oli niin ne oli niin suolasia kun sitä oli niin viljalti
sitä piti panna paljon sitä suolaa sitten
no -- no niin silloin kun ne suolattiin syksyllähän ne suolattiin heti ja sitten ne otettiin suolavedestä ylös ja paistettiin tuolla pakarin pesässä keväällä kuivat lihat ja kastikkeet kaadettiin pyttyihin se oli hirmuisen hyvä kastike kyllä niillä oli ennen ruokaa
muistatteko semmoista kuulleenne että olisi ollut joku määräaika siinä teurastuksessakin että olisi joku yläkuu tai alakuu tai joku että se kuusta riippuisi
no kyllä siinä oli kun leipomisessakin on kun hapanta leipää tekivät niin toisen ajan kuusta se paisuu kauheasti se leipä että se oikein silmissä näkyy kun leipoo kun me ennen suuria laudallisia leipää leivottiin kun meillä muonapalkka oli kerran viikossa mahdoton taikina ja siinä on tekemistä siinä taikinassakin kun se ensin tehtiin se juuri ja sekoitettiin kauheasti että se tuli semmoista köyhkeää ja sitten kun se yhden vuorokauden oli väliin oli puolitoistakin happanemassa sitten siihen pantiin aina suolaa aamulla ei kun ensin lisättiin ja sitten pantiin suola veden seassa ja sitten tuota sitten vasta vastattiin ja sitten - ja sitten kun se nousi siitä ylös taas se taikina niin me vielä noin - pantiin risti siihen sen taikinan päälle
mikäs tarkoitus sillä oli
no niin ne teki ennen vanhaan ihmiset me tehtiin toinen toisemme perässä ja täällä päin ne tekikin vasta hyvän leivän kun Saksalan hyvät jauhot oli semmoiset riihikuivat aina sitten siunattiin se - ja - se nousi kohosi niin sitten se leivottiin leiville ja pesä lämmiten ja sitten paistumaan ja ne kohosi kauheasti toisinaan
olikos se alku- vai loppukuu mikä
minä en muista sitä oikein enää mutta kyllä se vain näkyi että kuinka ne kohosi mutta on silläkin eroa vähän että jos sattui suoviljaa olemaan niin se ei kohoa kun taas tuon kovan maan vilja mutta se on hyvää no sanoohan ne laulussakin että leipä paisuu leveä juu se on kyllä sen minä olen sen kokenut
eikös ne pyykinpesustakin sanonut että
no neiti Lind taas niin se ei antanut saippuaakaan keittää kun justiin se sama Lind muuta kuin alkukuusta se onnistui hyvin ja paisui mutta se laskehti ja joko jollakin lailla se ei ollut sen väärttiä kuin alkukuusta
mitäs muuta niillä oli siinä kuun eikös ne istutuksetkin ja kylvöt niin
no kun perunakin pitäisi sillä hyvällä ajalla kylvää mutta kun en minä muista sitäkään enää niin sitten se ei tule niin roskaista se onnistuu paremmin tuo vestin Alma taas tiesi sen niin tarkkaan kaikissa on jotakin jollakin lailla en minä tiedä mikä sen oikein vaikuttaa no kyllä siinä jotakin vain on ja sen neiti Lindin saippuat aina onnistui kun se alkukuusta keitti ne kauheat suuria patoja joka kevät keitettiin kun syksyllä ne rentut pantiin jo suolaan sinne ränniin tai siinä oli sellainen konttori ja sitten kaikki mitä talvella kertyi niin sitten ne pantiin kaikki yhteen ja sitten keväällä ne kaikki tuota keitettiin
mitäs ne rentut oli mitä kaikkia
no - lehmän sisuksia ja sikojen mm
siinä oli niitä rasvoja sitten
no kaikki ne ja ne täytyi ne suoletkin mitä ei survottu ne täytyy aukaista ja huuhtoa että ei ne likaisia ollut ja niihin pantiin vähän suolaa semmoisiin nelikoihin ja joka kevät sitten - aina oli kauheasti saippuoitakin siellä kassassakin niistä tuli niistä rentuista ja sitten semmoiset vahvemmat suolet niin niin ne katkaistiin noin ja käännettiin noin ja sitten survottiin
se oli hyvää se omatekoinen saippua
no oli ja se makkara oli hyvää se noin mukavasti pantiin käsi sinne ja noin että se meni nurin päin se suoli niin se oli hyvää se - ja ne teki ryynimakkaroitakin jouluksi siihen pantiin rusinoita ja ryynejä sinne sisään
mitäs muuta ruokaa jouluna syötiin
joka sorttia hyvää kaikkia oli livekalat ja kinkut ja mitä maailmassa on kaikkia sitä oli kyllä siellä oli hirmuisesti ruokaa
olikos pehmeää leipää jouluna
oli ja - sitten oli saframileipääkin olettekos te koskaan sitä nähnyt
en
se on ruskeaa ai kuinka se on sentään hyvää ne oli tämmöiset semmoiset mukavat kun ruukut missä se aina tehtiin niin tuota siinä oli rusinoita ja sitä saframia se tekee sen keltaiseksi ja sitten ne aina lämmitettiin kun ne oli siellä kaapissa aina siellä koridorissa ne lämmitettiin aina uunissa että se oli niin kuin justiin leivottu mutta ei sitä tehty monasti se kesti niin kauan sitä ei annettu meillekään muuta kuin ne loput sitten palvelijoille siellä oli hirmuisen hyvät vehnäset siihen pantiin voita paljon ja sitten rusinat ja
muistatteko semmoista että olisi joulun aikaan tehty semmoinen kylvöleipä mikä keväällä sitten syötiin kun kylvettiin
en minä sitä muista ei Saksalassa kai ollut ei kun ne oli niin paljon sellaisia hienoja ei ne
ette kotoanne muista semmoista
en en kun ei minulla ollut minun oli koto semmoinen että kun ei siellä ollut mitään muuta kuin se mitä ne - työstä saivat se oli semmoinen - ne oli vissiin ihan vanhanaikaisia jotka maata viljelivät vissiin semmoiset ei täällä kun ne on niin hienoja ihmisiä semmoisia että että ne ei tuota sitä kai ruukannut en minä ainakaan ole kuullut
no milloinkas niitä jouluvalmisteluja ruvettiin tekemään sitten
no joulukuussa jo alussa
sahdit piti tehdä silloin
sahdit tehtiin ja sitten kaikki kaikkea hyvää
kuinkas aikaisin se sahti piti tehdä
no viikon päästä ja sillä lailla viikkoa ennen toiset teki ennemmin niin se on kovempaa jonka enemmän aikaa se seisoo se on kovempaa jonka enemmän aikaa seisoo se tulee ihan semmoista alkoholipitoista
oliko se Tuomaan päivä sitten joku semmoinen merkkipäivä että silloin olisi
niin no se kyllähän en minä muista olisiko tässä Saksalassa mutta kyllähän nuo pienemmät paikat niin piti Tuomaan päivää mutta nämä Saksala tämä Lind tämä on hieno
no mitäs ne pienemmät paikat mitäs ne sanoi siitä Tuomaan päivästä
minä en oikein muista sitäkään enää mutta eiköhän silloin aina valmistettu jotakin mutta nämä on hienoja paikkoja nämä suuret paikat jotka - aatelisperhehän tämä oli hienoja herrasväkiä
no muistatteko sitten näissä tavallisissa paikoissa niin eikös ne tuonut olkiakin lattialle
niin jouluksi toi ne ja niin kuinka ne voi niin että ei ne palanut kun ne koko pyhät siinä piehtaroivat ja makasivat ja nauttivat elämästään
niillä oljilla
niinhän ne teki ennen niin eikä koskaan tullut tulipaloa että mikä sen esti oikein kun kun nyt aina väliin tulee tulipaloa ihan noiden sähköjen ja kaikkien takia
ja eikös se ollut pärekatotkin kuivat kesällä ja
no oli onhan meilläkin pärettäkin poltettu silloin sotavuonna
vai niin
kahdeksantoista tuossa pidettiin tuossa muurin siinä tuossa edessä se hellille tippui aina sitten niin ei ollut yhtään valkeaa tänne laitettiin sitten yhdeksäntoista vasta sähkövalot joka sorttia sitten on tarvinnut kokea
oletteko semmoista aikaa nähnyt että pärevalkean kanssa mentiin navettaan
no meninhän minä ja minä toin lehmänkin tuohon lasin allekin syksyisin kun minä töissäkin olin minä en nähnyt sitä lypsää kun ei minulla valkeaa ollut mutta kun täältä vähän vähän kuumotti valkea että minä tuosta lypsin sen kontillani sen pienen lehmän tuossa lasin alla aijai kun ne oli niin kauheassa puutteessa silloin sotavuosina mitään ei ollut ei kahveja ei mitään kyllä se oli sentään onnetonta
eikös siitäkään sitten mitään vahinkoa tullut vaikka sen pärevalkean kanssa piti tuonne mennä
no ei minä pidin jonkin astian sisässä sen siinä ei minulle koskaan mitään valkea valkean takia ole tullut mm ei
muistatteko semmoista että ne vanhat ihmiset olisi siunannut valkean
en minä se on ihan vieras minulle en minä tiedä siihen mitään mutta kyllähän niillä oli sellaisia tapoja monenlaisia kyllä ne ennen vanhaan ihmiset ne oli hyviä mutta toisesta vierestä niillä oli taas se semmoinen epäluulo eikös ollutkin
niin varmaan
ne aina luuli toisesta jotakin pahaa ei nyt luulla sillä tapaa ne tappelee sitten kun ne tappelee mutta ei ne semmoisia turhia luuloja pidä
eikös niitä semmoisia tappeluita ollut ennen vanhaan kovasti
oli kovasti ne ennen tappeli väliin täälläkin
silloin kun ne oli vähän sahtia ottanut
ja sitten oikein noin Pohjanmaan junkkarit
mitäs ne oli
no nehän oli kauheita tappelemaan ne Pohjanmaan häijyt onhan näytetään aina telkkarissa tuossa
onkos niitä täällä ollut
ei ihan sellaisia ole ollut kun ei täällä ole paljon pohjalaisia ollut
eikös ne noissa häissä monta kertaa tapellut
tappeli nehän kerran tappoikin tuolla Vesijakaalla yhden miehen Hyllisen Jussin se on tuossa Liekolanmäessä makaa kun ne teki laulunkin siitä sitten
minkäslainen tapaus se oli
häät oli ja ne siinä äityi niin kauheasti tappelemaan ne tappeli aina siellä silloin kun ne sammutti valkeat ja rupesivat tappelemaan ja - nuo naiset rupesi huutamaan ja pääsivät karkuun väliin lasista pihalle ja sitten ne tappoi sen Jussin vihdoin ja viimein kun se aina tappeli joka paikassa ja siinä oli toinen kaverikin mutta se jäi henkiin ei ne sitä saanut tapettua mm mutta sen ne tappoi
tappelikos ne auttolaiset ja nuo vesijakaalaiset keskenään
no vesijakaalaisethan ne justiin olikin ja auttolaiset mm
mitäs niillä sitten niin oli kun ne tappeli
no muuten olivat niin sen tyylisiä ei niillä sen kummempaa ollut muuten äityivät tappelemaan ja niinhän ne Pohjanmaallakin tekivät puukkojunkkarit
olikos täällä harrastikos nuo miehet korttipeliä
no ei paljon tässä ei ne tässä ainakaan paljon harjoittanut kyllä ne tuolla Kullasvuoressa pelasi kauheasti yhtä väliä siellä missä ne on ne tanssipaikatkin mutta ei ne ollut näitä miehiä ne oli tuolta muualta päin
missäs täällä semmoisia vanhoja tulimäkiä on ollut
no siellä on justiin siellä Kullasvuoressakin yksi ja sitten täällä täälläkin ennen vanhaan oli vähän mutta ei täällä niin paljon ollut tuolla mäellä kun täällä on täällä Kullasvuoressa siinähän on oikein tulipaikkakin
koskas ne poltti niitä
no helatorstaina ja juhannuksena ja helluntaina kun ei ennen ollut muuta eihän nyt nythän ne menee saariin polttamaan kokkoa ne polttaa nämä Saksalankin herrat pitkin tuolla mutta ei nyt nyt enää niin polteta kuin ennen kun ei muuta tanssia ollut
minkäsmoiset ne oli ne
ai ne tanssit
ei kun ne tulet
kauhean korkealle kaikkea rojua kokosivat sehän on tuo olettekos te käynyt tuolla korkealla mäellä tuolla Kullasvuoressa se on korkealla se mäki siellä ne aina ennen poltti kun minäkin ihan nuorena kotona olin siellä ihmisiä oli paljon ja kyllä ne siinä vain tanssasivatkin ja piiriä menivät
ei sielläkään mitään vahinkoa sattunut
no en minä ainakaan muista että siellä nyt olisi niin ei ne täällä ollut niin pahoja tappelemaan kuin ne taas oli siellä Vesijakaalla ja Auttosilla se on siellä pohjoisissa päin ne oli niin hirveitä tappelemaan mutta ei ne tällä paikalla niin kauheasti tapellut eikä - täällä päin korttiakaan pelattu muuta kuin siellä Osolassa päin niitä tuli niitä korttipelureita niillä oli niin mahdoton vimma siihen korttiin että se tuota se Lahtiska juttusi joka nyt on kuollut että hänen poikansakin meni aina lauantai-iltana ja tuli pyhänä eikä yhtä penniä ollut enää rahaa sitä se istui jumpitti koko viikon eikä puhunut mitään
muistatteko semmoisia oikein kovia ukkosenilmoja
muistan kun yhdenkin minä muistan kun - kun oli niin kuin rattaanpyörä tuo - semmoinen tuli niin kuin tulimeri pyörii tuolla suunnalla aijai kun minä väliin kun on tuota kauheat ukonilmat kun minä pelkäänkin vielä ukkosta kun se alkaa tältä suunnalta näin ja kun se täältä näin niin silloin kun se Päijänteeltä pääsee tänne niin silloin se on kova niin se aina alkaa uudestaan ja uudestaan aina niin kuin heinäkuussakin yölläkin heinäkuussahan kaikki kovemmat melkein on kun ilma oikein kuumenee kyllä minä muistan julmia ilmoja sitä minä aina ihmettelin sitä rattaanpyörää kun se oli tuolla suunnalla niin tulinen ihan pitkien poutien perään on väliin niin - julmia ja sitten kun se oikein tuon vuoren päältä jyryää ja sitten taas tuolla päin
tunteekos sen etukäteen että nyt on tulossa
tuntee tottahan tekin sen tunnette voi jestas kyllä sen tuntee sitä on niin väsynyt ja mahdottoman painostava ilma kyllä sen - olihan nytkin vähän mutta se oli niin - tämä on vielä nyt niin heikkoa kun ei nyt ole vielä niin hirveän kuumia ilmoja ollut
onkos se täällä pahaa päässyt tekemään
onhan se vähän aina tehnyt
minkämoisia pahoja
mutta ei se tässä nyt niin ole minä tiedä kun että kun mikä sen estää tästä no kerranhan tuli - mahdoton tuulispää joka kaatoi metsääkin vallan kauheasti tuonne saakka tuonne oli juuria mahdottomia puita repi minä silloinkin kävin lypsämässä niin silloin aamulla se oli täynnä puita se kun kaikki ne tietkin ja - syvät juuret ja sieltä se kiskaisee maasta sen irti sillä on mahdoton voima
eiköhän se silloin tunnu pahalta kun se yöllä käy
no sitä pelkää kun tämä huonekin on niin kuin tulena kun joka lasista oikein näkyy ja sitten kun se tuolta oikein jyryää ja kun tuossa on niin mahdoton kivikin että jos se kerran vierähtää tuosta alas niin kyllä se on julmaa ei nuo pojat sitä pelkää mutta kun ei voi mihinkään mennä muuta kuin katselee vain kun on tulena koko koko huonekin
eikös se käy syksylläkin aika myöhään
käyhän se niin ja kun kerrankin kävi niin ihan syksy niin jossakin se teki silloinkin vahinko että tappoi lehmät että vaikka oli ihan niin kylmää että oli vain tullakseen sekin siihenkin paikkaan kyllä se käy
eikö se semmoisiin korkeisiin paikkoihin
kyllä
iske
kyllä se iskee
puihin ja semmoisiin
mm
oletteko nähnyt semmoisia että on puu mennyt halki
onhan tuolla rannassa kyllähän tämä tuota kyllä minä tiedän ei se nyt tähän vielä ainakaan ole osunut kyllä se väliin käy kovasti pelkäättekös te sitä
no jos se kova on
niin kyllä se on aina näiden kuumien ilmojen päälle kova
eikös talvellakin joskus käy
niinhän ne sanoi tuoltakin päin se väliin tulee niin kovasti mutta tuota minä ihmettelen aina sitä että mikä se semmoinen tulipyörä oikein on mutta ei se mihinkään kai laskenut koska ei siitä mitään puhuttu tuolla suunnalla se oli kauhean suuri niin kuin mahdottoman suuri pyörä niin silloin pitkien kuumien ilmojen perään se oli silloin kävi kovasti ukkonen polttihan se tuosta kirkolta saunan ei siitä vallan kauan ole kun meidän poika sanoi että he hyppäsi vielä sitä tietä myöden niin sanoi että niin kuin kuin olisi polttanut oikein päätäkin se oli niin kovasti sitä särkenyt ja sitten poltti siitä sen saunan sen Roopen saunan mutta ei se Roopen poika kuollut vaikka se sisässä oli se pääsi pois sieltä
eikös ne salamatkin ole vähän eri mallisia
on se kiiltävä salama eikö se ole vaarallisempi vielä kun se lyö tuohon järveenkin se on niin kuin naula kun se putoaa mutta se pyörä oli niin kuin punertava ja kun kerran oli niin kauhea ilma kun lehmät oli kaikki Saksalan lehmät Marlahdessa tuolla ja kun pojat oli hakemassa niitä niin lehmät tuli niin kauheaa kyytiä että ne ei meinannut päästä mitään ei niiden perässä lehmä pelkää - ukkosta se pelkää kovasti ja kun satoi oikein ja jyrisi niin lehmät tuli vallan kauheasti sieltä kaukaa sieltä ihan järven rannasta mm ja puistahan ne laskee noin - onhan tuolla rannassakin noin tappanut teltassakin lapsiakin joissain paikoissa kun se iskee sinne on sekin julmaa eikös ole
eikös siinä ollut kun jos marjassa oli niin menee puun alle suojaan niin
oli eikä marjassa tohdi juuri ollakaan ihan ukonilmalla vaikka eihän sitä suojaa missään ole mutta kuitenkin jokamies aina lähtee
eikös se sisäänkin tule tuota korsteenia myöten
tulee ja ovestahan Mörän talo paloi se tuli ovesta semmoinen pyörä se oli samanlainen pyörä kuin minä näin sen se oli tulipyörä se tuli ovesta vain ja poltti koko talon Vesijakaalla on sitten jo vuosia maan tasalle se poltti sen voi kauhea sentään sitä on monenlaista olemassa
tuleekos se aina kovan sateen kanssa vai
sitten se vähän niin kuin helpottaakin kun tuota - kun se sataa kovasti mutta jos se noin kuivana oikein lyö niin mutta ne sanoo että se helpottaa vähän sitten kun se saa sateen no kyllähän se väliin takkuaa vallan kauheasti
eikös ne halkeakin ne pilvet välillä
kyllä ne halkeaa ja sitten tämä Päijänne halkaisee niin että se ei monasti ja sitten tuossa on kirkolla semmoinen joka pitäisi vähän estää sitä että ei se niin kovasti tulisi tuohon jos ne pelkää niitä rakennuksiaan kun nyt on uusia joka nurkka täynnä että ei ukkonen polta
olettekos semmoisia revontulia nähnyt
no olen tällä suunnallahan nekin on tässä mikähän sekin oikein on kun se menee niin mahdottomasti vastakkain se on mukava katsella niitä
minkäs näköiset ne on
no punertavat vähän saman - näköiset kuin sateenkaari saman näköisethän se vähän on
eikös niitä talvella näe
näkee ne sanoo että silloin Pohjanmeri lainehtii mutta ei suinkaan siinä tottahan ne siellä näkee siellä Lapissa ne paremmin ei niistäkään kukaan tiedä
eikös ne vanhat ihmiset jotakin katsonut niistä revontulista
kyllähän niillä oli kaikkia - mutta en minä oikein ole niistä selvillä
eikös ne tuosta linnunradastakin puhunut
niin ne tietää senkin
mikäs se semmoinen linnunrata on
no en minä sen paremmin tiedä tottahan ne paremmin ne vanhat tiesi kaikki
eikös ne tähtiäkin katsellut
kyllähän ne katseli kaikkia kun ne paremmin luonnosta tietää se vestimummikin tiesi kaikki luonnosta - niin kun se on jo sadan päällä virsikirja kourassa kaikki se osasi puhua vanha ihminen panee merkille tuosta luonnosta
eikös ne osannut sanoa aina että minkämoinen tulee kesä tai talvikin
kyllähän ne talven jälkeen sanoo kesästäkin
milläs tavalla ne sitä
ja kesästä taas sanoo - että talvi tulee mutta kun ne nyt ennusti että tulee huono kesä kun se oli niin muka niin hyvä se talvi ja satoi vähän kyllä se nytkin taas sataa minkälainen nyt olle se heinäaika ja kyllähän nyt kaikki kasvaa kauheasti kun noin tuoretta on mutta minkälainen nyt olle heinäaika sitten kun tälläkin on semmoiset vehkeet että niitä ei panna keppiin ne täytyy olla ihan - riimakuivia jotka paalataan semmoisiin suuriin tämmöisiin narujen kanssa niin siinä koneessa on semmoinen joka nyörää ne ja jos ne on pikkuisenkin tuota tuoretta niin ne perskahtaa semmoisiksi tiedättekös te mitä perskahtaminen on no semmoiseksi että niin kuin hometta tulee no ei sitä elävä voi syödä se kuolee jos se paljon sellaista syö se täytyy niin kuivata yksi vainio kerrankin meni ihan hukkaan kun ei kun ei lakannut satamasta että olisi kuivannut siinäkin ne sentään on tehnyt kauheasti vahinkoa itselleen
välillähän on oikein sateisia kesiä
no on ja se heinäaika vallankin kun se äityy nyt ukkosen sadetta satamaan ennen vanhaan on kepit niin vaikka nyt on huonompikin kesä kun ne pannaan - hyvään keppiin niin ei ne mätäne mutta nämä hukkasi kepitkin tykkänään ja otti niin kauhean kalliit vehkeet mihin ne paalaa ne heinät ne niput viedään sitten sinne navetan parvelle ja sitten siellä on semmoinen mukava vehje missä ne ruukataan
mutta ei kai se oikein kuivakaan kesä hyvä ole sitten ei mikään kasva
no ei ihan kuiva ole ja sitten kun ne murtuu näistä murtuu osa se paras hedelmä murtuu pois kun ne köyhitään niin moneen kertaan niillä koneilla ennen kuin ne - saa siihen paaliin kyllä ne sitten mutta kun se ei ole lypsykarjaa niin se ei ole niin vaarallista siinä ei ole paljon kuin vana väliin jäljellä mutta lypsykarja jos olisi eihän se lypsäisi kun ei se saisi siitä hedelmääkään ollenkaan sinnehän se peltoon jää ne on pöllöttänyt näitä nämä tekee aina niiden - että saavat koneensa kaupaksi
mitäs ne vanhat ihmiset puhui että mikäs sitä suurta lumitalvea tietää
minä en muista sitä oikein kyllä minä sitä kuullut olen mitä se on oikein
onkos ne noista pihlajan kukkimisesta ja marjoista jotakin puhunut
niin kyllähän ne jostakin niistäkin puhuu mutta eihän nyt enää lumitalvea ole moneen vuoteen ollut oikein kovaa vaikka olihan sitä tänä vuonnakin paljon sentään kun ne ennusti nyt muka huonoa kesää että muka sataa mutta ei nyt vielä mutta onhan se nyt niin ahkeraan satanut kun nytkin sataa
mitäs ne noista tuulista katsoo eikös jos tuulee jostakin mistäs päin sen
niin kun pohjatuuli on niin silloinhan se tietää kun pohjolasta päin tulee niin se on kylmää itätuulihan on lämmintä silloin aina kun idästä puhutaan niin silloin on lämmin kun minä siellä kunnalliskodissa olin ne aina puhui siitä itätuulesta mutta sitten se kiekkasikin sen tuulen pohjoiseen ja kun ne sanoi että kun marjankuu syntyy pohjatuulella niin silloin on sanoiko se neljä viisi viikkoa sitten kylmää ja nyt se kai oli kaiken kevättä
mikäs se marjankuu on
no Marjan päivä kun Marjan päivä on se kuu syntyy pohjatuulella
ai nyt maaliskuussako
ja se syntyi nyt ja se oli kylmää nyt keväällä että nythän vasta juhannuksen aikaan ensi kerran oli lämmintä
mikäs tuuli sen sateen tuo
no eikö se idästä tule ja pohjatuuli on taas hirveän kylmää joka - pohjolasta tulee tuolta päin kyllä itä aina lämmin on ja etelä kyllä pohjoinen kaikkein kylmempi on
ei kai ne kaikki pilvetkään sadetta tuo
ei se on ne on ukonpilvi joka tuo äkkiä ja sitten se nousee tuota kyllähän sen näkee koska se nousee sadepilvi
minkäs näköinen se sadepilvi on
no musta kun tältä suunnalta on nytkin noussut niin - kun ne ukon nyt näinä pyhinäkin niin on kauhean mustana tuo ukonpilvet
- eikös sitä ole semmoisia nyt mitkä ei sada ollenkaan
onhan niitä semmoisiakin pilviä taas poutapilvet jolloin ilma kirkas on noin sileä taivas sileä niin kyllä ne ei sada
mistäs sen sateen tulon tietää
kyllähän sen tietää näkeehän sen pilvistä ja sitten kaikin puolin se rasittaa ihmistä kyllähän sen pilvistä näkee näettehän sen nytkin kuinka se veti harmaaksi koko maailman mm taas ukonpilvet niin ne on mustia julmia mutta nyt ei puhunut ukkosesta mutta nythän tietää tuon ukkosenkin nehän puhuu sen tuossa radiossa että ukkosta joka puolella
eikös
ennen juhannustakin puhuttiin ukkosesta nyt ei puhuttu mitään siitä nyt ei ole ukkosta tällä kertaa ainakaan täällä
eikös ne siitä savustakin katsonut että
kyllähän se kun se menee maata myöden ja haisee niin silloin se tietää sadetta ja semmoinenkin on että kun lehmä tulee metsästä sillä on tässä näin heinä se tietää sadetta ja kun minä kuulin noiden vanhojen ihmisten puhuvan niin minä oikein panin sen merkille niin kyllä se perä siinä on kun heinä on tuossa suupielessä silloin tämä sade - kun se metsästä tulee ja tuo Amalia sanoi että kun sammakko leikkaa hammastaan puree niin silloin tulee ja kun sammakko on musta niin silloin niin kauan aina sataa mutta kun se vaalenee niin sitten ei sada
ai se vaihtaa väriänsä
niin sammakosta minä useasti katson noin että koska tuota poutaa piisaa niin se on vaalea mutta sitten kun se kun se on sateellista niin sammakko on niin musta kuin mikä
ai täällä on sammakoita
onhan niitä meneehän niitä tuonne lähteeseenkin nehän veden puhdistaa sammakko
milläs tavalla
no se jotenkin sen myrkyn pois siitä ottaa niin ne ainakin sanoo
eikös niitä ole vähän erilaisia sammakoita
onhan rupisammakkokin se on musta että kun minä kerran menin tuonne laivarantaan niin siinä oli kun siinä oli semmoinen lammikko niin siinä oli taisi olla monta metriä niin ne oli kietonut itsensä noin niin kuin naru kun ne siinä oikein tuota kurskuttivat siinä lammikossa
sammakot
ne oli - niin kuin köyttä ja ne oli kaikki mustia julmia suuria
eikös se ole vähän iljettävän näköinen
onhan se iljettävähän se on kaikkia niitä on olemassa sammakoitakin
mitäs niissä lammikoissa muita on kuin sammakoita eikös niitä iilimatojakin ollut
on
oletteko nähnyt iilimatoa
olen minä nähnyt
minkäsmoinen se on
no sehän on semmoinen musta niin kuin pikkuinen tuommoinen nehän ennen niin käyttikin että kun imi pois veren niin ei hampaat niin särkenyt ne piti sitä oikein noin jossakin arestissa semmoista ne ennen teki
ne pani tuohon
niin että se imi pois sen veren noin niin ei sitten niin kauheasti hampaita särkenyt
poskeen vai tänne sisään
kai ne tähän ikeneen se eihän se muuten olisi siitä saanut kaikenlaisia konsteja niillä oli
eikös ne tartu jalkoihin jos menee tuonne kävelemään
ei ei tuota ei se tartu mihinkään se menee menojaan mutta ei se ihmiselle mitään väliä - jos ei ihminen survo sitä mutta ei suinkaan se sittenkään tulee mitään - onhan niitä onhan etanoitakin jolla on sarvet kun ne sanoo että näytä sarvesi onko huomenna pouta
näyttääkö se
näyttää se semmoiset piikit tulee sieltä
eikös semmoisia leppäpirkkojakin ole
on semmoisia keltaisia pieniä mutta kun nyt on pohjoisissa päin semmoisia että ne syö nuo puut sisäänsä minä tuolta radiosta - ei ne on muita eläviä että ne ensin on siinä rungossa tässä keskellä ja sitten ne vihdoin ja viimein menee latvoihin ja sitten rupeaa kuolemaan se puu ne nielee niin tyystin ne kaikki sen ravinnon ja mehun pois siitä puusta petäjästä se puhui tässä keväällä sillä lailla keskenään ne metsäherrat että ne oli keskellä puuta ja sitten siitä ne nousee latvaan ainahan jotakin kiusausta on noissa kaikissa puissa niin kuin noissa kasveissakin yksin nyt on taas perunoissakin jotakin joissain paikoissa
eikös niitä hämähäkkejäkin ole
on on ja sehän vietävä elävä on se semmoinen pikku joka semmoisen kauhean pihinän pitää ai jumalan kun se puree -
mikä se semmoinen on
no sehän on hyttynen elefantti sanoi hyttyseksi miehestä mutta nämä on hyttyseksi elefantti sanoi hyttyseksi
eikös ne ole kanssa vähän kiukkuisia ennen sadetta
on
ja kärpäset
niin niitä on nytkin noita kärpäsiä jo tuossa mutta ei siellä niin kauheasti niitä nyt vielä ole ei
nyt on sen verran viileää vissiin että ei ole
en tiedä ja kun ei täällä nyt ole ketään lapsia eikä semmoisia
eikä elukoita
ei tuo makaa tuo Lassikin tuolla konttorissa täällä makaa tuo yksi poika vain se nuorempi ja minä nukun tuolla - kas kun ei se likka ole tullutkaan nyt tänne paljonkos kello on
no se on kymmentä vailla yksi
ai kun se aina päivällä tulee
mitenkäs ne entisajan ihmiset ajan tiesi kun ei kelloja ollut
auringosta sen tietää
millä tavalla
no ne pani sen niin merkille näette kun minä aamullakin lähdin tästä menemään tuonne niin puoli viisi nyt se nyt se nousee siinä ennen neljää ennen juhannusta niin nousi tuolta kun minä kerran heräsin niin aikaiseen ylös ja minä ajattelin että hyvänen aika niin sitten se kello rupesi tulemaan neljä niin tuolta aurinko tuli
eikös ne tuohon lasinpöytään pannut jotakin merkkiä ennen vanhaan
no en minä sitä tiedä mutta minä olen vain tästä kellosta ja auringosta kyllä minä auringosta tiedän puoli viisi se on jo korkealla ja kun minä siellä kunnalliskodissa katselin kun - kun sen vastapäätä noin aijai kun se polttaa jo - keväällä niin aikaiseen niin se noin se aina noin noin se tuli ylös että se tulee ihan silmissä ylös sieltä - metsän takaa sitten kun se pääsi ensin sen verran että se syrjä tuli näkyviin niin se ei kauan kestänyt kun se oli ylhäällä se oikein liikkui niin mukavasti tuolla tavalla minä oikein katselin siinä aikani kuluksi sitä se on merkillinen tuo aurinkokin ja tännekin aina ilta-aurinko laskee tuohon ja aamuaurinko nousee tänä aamunakin paistoi niin kauheasti
mikäs se semmoinen auringon sappi on
en minä sitä tiedä en minä sitä tiedä ollenkaan
eikös ne vähän noita säitä katsonut siitä että miten ruskotti illalla tai aamulla
no kyllähän me se - vielä nytkin
mikäs se semmoinen on
no aamuaurinko sadetta ja ilta-aurinko poutaa kun se tuonne noin laskee noin kirkkaasti niin se on poutaa mutta kun se aamuaurinko niin se tietää sadetta
pitääkös se paikkansa
pitää pitää se ja sitten kun se ruskottaa aamulla niin sadetta sadetta se on se ruskottaa mutta sitten se lakkaa ja rupeaa satamaan
eikös se kukkokin niitä ihmisiä herättänyt ennen
no herättihän se aina silloinkin jo kukonlaulusta sehän nyt oli jo silloin puoli viiden ajoissa silloin ja kolmenkin aikaan kyllähän kukko tietää
eikös vanhat ihmiset aina ole noussut aikaisin
onhan ne neljästähän ne ylhäällä on ei suinkaan ne paljon maannutkaan
mitenkäs ne jaksoi työtä tehdä
no sehän se juuri oli että ei suinkaan ne niin kauheasti voinut tehdä tätä ulkotyötä joka kovaa on että voimahan se niissäkin täytyi olla
eikös pitänyt lähteä aikaisin jo töihin
no puoli - puoli kuusi täälläkin se kello soi tai puoli kuusi täytyi mennä minun kun minä nuori olin ja viideltä se soi
tuo kartanon
ja sitten täytyi juosta jo että ehti ja sitten tuo tässä oli Vilenin Leena joka kuoli niin se sanoi että hän on puoli yhdeksän soi Lepoonin kello illalla mutta enhän minä sellaista muistakaan
mikä kello
Lepoonissa se kello se oli talo se Lepooni
että sitten loppui työt silloin vai illalla
niin illalla niin ja sitten sanoi että järven taakse täytyi mennä missä he asuivat ja aamulla puoli neljä
pitkä päivä
no ei mutta milläs se jaksoi se sanoi että hän oli kontillaan vähän aikaa - yösydämenä ja suri kauheasti niitä lapsia ja sitten sitä toimeentuloa
eikös tuonne riihellekin pitänyt jo aikaisin lähteä
meni ne täälläkin kuulemma mutta en minä ole ollut siellä mutta tuo meidän mies että ne olivat silloin tässä oli pehtori oikein Lahtinen niin se se vei aina lyhdyn sitten sinne ne rupesi sille kiroamaan ja haukkumaan että mitäs sinä maate menet että tule sinäkin tänne miehet toiset kun oli pahoja niin kun se meni maate kun se vei vain lyhdyt sinne
eikös se itse ollut siinä työssä mukana
ei ei ollut kun se oli oikea pehtori - että se vain kirjanpitoa piti
onkos täällä - kestikievaria ollut
on Ratiassa on ollut ja sitten tuossa Kivistössä ei kun Heikkilässä siellä oli vankivyöräri että vankejakin kuljetettiin Heikkilässä siellä Osolassa siitä koululta sinne alas päin se tie kun menee
mikä -
niin se että vankeja kuljetettiin
miksikä sitä sanottiin
vankivyöräri se oli se joka niitä kuljetti mutta niillä oli putka ja ne oli siellä ja taas vietiin toiseen vissiin noin kun niitä linnaan tai kuinka vietiin että niitä eihän nyt enää kuljeteta missään mutta siihen aikaan kuljetettiin
minkäsmoinen se kestikievari oli
no - hevosen sai aina koska vain ja ruokaakin huonoa ruokaa ne laittoi minäkin hain maitoa ennen lapsena sieltä kun minä kotona olin oli itsellä paljon lapsia ja sitten huonoa oli se maidot ja muut niitä oli vähän ja paljon väkeä kun talon väetkin oli jotka - talon töitä teki mm maidosta tehtiin sitä kastiketta kummatusta maidosta ja ruisjauhosta
kuinkas pitkät ne välimatkat oli
ai mihin niitä vietiin mihin kukin pyysi vissiin
vietiinkös niitä niin kuin kestikievarista toiseen vai
vietiin ja mihin saakka kukin meni niin jos - vaikka sinne määränpäähänkin saakka
minkäslaiset ne oli ne - kyytipojat
no niitä oli aikanaisia miehiä sitten niitä enemmäkseen aikanaisia vissiin siinä Ratiassakin oli viisi kuusi kaikkiaan
oletteko koskaan ollut kyydissä
en minä ole ollut mitä näiden Saksalan hevosten - kyllähän minä näiden olen kun minä tässä niin monta vuotta olen ollut
onkos niillä paljon hevosia ollut
kymmen toistakymmentä hevosta niin ja vielä varsat päälle kyllä tässä ennen oli paljon oli semmoisia keltaisia vielä komeita kerman värisiä niitäkään ei ole enää missään niitä hevosia
minkäsmoiset kärryt niillä olikos komeita kärryjä
oli ensin vaunutkin semmoiset - jossa parihevoset oli ja sitten niillä oli semmoiset rillat jotkin jossa oli yksi hevonen vain mutta ne oli rillat ja tavallisia rattaita oli norjalaiset rattaatkin oli yhdet missä se kunnallisneuvos yksin ajoi mutta sitten kun se kävi - aina tuolla pankilla niin Aapeli vei sitä niillä rilloilla mutta Aapeli istui kuskipenkillä ja kunnallisneuvos siellä takana ja sitten oli vaunut missä oli oikein vaunuhevosetkin kun ne pappilaankin aina menivät juhlimaan keväällä tuota vapunpäivänä niillä oli semmoinen tapa kun ei se herrassyöskä se oli vanha ihminen ei se paljon kylässä kulkenut se piti hienoja kalaaseja sitten hyvin harvoin se vain seurusteli harvat ihmiset kenen kanssa se seurusteli pappilassa se kävi ja sitten koululla kun siinä asui opettaja Lindgren siinähän minunkin äitini palveli ne oli kauhean varakkaita ne molemmat kouluttivat ja sitten niillä oli lehmänpidot ja kaikki et ne voi hirveän hyvin ne piti hienoja kalaaseja näiden Saksalan herrasväkien kanssa kun äiti sanoi että Jyrylässä asui niin kauhean köyhiä vanhoja ihmisiä kun ei silloin ole ollut vanhoillakaan mitään eihän mistään mitään saanut niin sanoi että kun ne kävi kerjuussa niin hän heitti siinä oli semmoisia lakeisia hän viskasi siitä sinne kun hän leipoikin kun oli niin viljalti joka sorttia ne tuli aina sieltä sitten hakemaan kun pimeä tuli ei semmoinen syntiä ole
ei varmaan ole
ei se ole silloin kun niin kurjalle ja vanhalle antaa siinä oli yltäkyllin niin vaikka kuinka